<hesitation> za izen̈y ten̈a ny tiako. Za, tiako ndraiky midôko an-trano. Midôko an-trano fô mba misy ambiansy kokoa izen̈y miaraka amy la famy. Miaraka amy naman̈a zey anô sitrany izen̈y midôko an-trano fô.